Gne karaza kafe fantatrako koa misy gne capo- kafe capuccino, misy kafe noira, misy gne kafe latte, kafe expresso, ny kafe mocha.